Ma të ngrësh qepë e hudhrë, ma ato ruhen vetëm, ngë kan mbzonjë kush e di çë, u kam di hudhra çë ka një par muaj çë jan ati e jan ancora të mira, jan perfetti, qept a stessa cosa.